<hesitation> yato hewan hewan biasa ku kataku' ula' <hesitation> kecoa' raka, <hesitation> bai atau <hesitation> buaja ato asu, ato balao raka <hesitation> I yato alasanku kataku te ula' karna biasana buda jio enan buntu pakade paka pitto' biasa atau na kandeki. Makanya to mataku na lako ula' mane yate laba laba biasa. buda jio enan banua. Jio <hesitation> palfon palfon banua biasa ke anu <hesitation> makalijikki eke na anui kaleta, iyate bai <hesitation> matakurangki ke anu karena <hesitation> apa yato ku anu ma'bau, mane mataku'ki tiro uka to' rupanna. mane yate balao yato ku kataku'i karena apa te to buda bang jio anu biasa jio tembo' lari-lari biasa <hesitation> tiba tiba jio leteta biasa na paka selangki. mane iya te' buaja me takurangki tiroi karna jiong wai biasa. kapoa pissa' mane marawa ki' na kande na <hesitation> bisa duka napateiki.mane yate asu <hesitation> pekaselangan <hesitation> biasa ke jio riki olona na pe anumi pe gonggong mi biasa petakurang bangki ke anu